تمام شوف عشان تغلف هدية أول شي بتاخذ ورجة التغليف بعدين بتاخذ الهدية وتحطها في النص وبعدين تلف الورجة حولين الهدية، وطبعًا بتثبتها بشريط لاصق عشان ما تتحرك، بعدين عشان تزينها يعني ممكن تحط شريط أو <hesitation> شريط ملون طبعًا أو بطاقة تهنئة وخلاص كدة الهدية صارت جاهزة.